<hesitation> Doi net tə teka, a punaa to bosuz a puna kəəz a punaa togi a punaa kala net soma soma so, amma i ma'ak na bosuz, bosuz nogə góó pa ko zaaz zi na nenu ina pu nomrə wessa wessa we. Ma megəsapu za pu za pu kwandə ar dulle sai góórəs salla ullek ni assa puk saaz zak sə ar ar sei torik sú dur ullele naa rik i kən pu. A puna dáá uu una, dəzu dó bangáa bangəz də́ bangaa una gə aa ezi una gə ya numzi wesasa we nogə góó pa na nogə nogə na nogə ar okarə za pu mis na zaaz koo moo dangwaz a ii kambə səi a ogu rioo na rioo ribəə ribə eki moo a duu tuz mona gə getə mona gə yetə ar Rigə pu re pu ar yeená. A puna gə toggi una toggi una gə a ezi una na gbeku a ullez ina iggə bo kambə ur ma nogə goo pa na pu nomrə na pu nomrə napu nomrə wessa we sakko ina oogsa ara kəəg rə ur ben seé ara kəəg rə pin ak rə, na ré naré na ogsa pu kəəg duruk kəəg ga rook a pu dutuku rə kəəg ruuk too kəəgga rook rə teka yerək sə gətə naa morək moo ura a nentuz ze, mona ge mee monge kəəg ak. Paksa pu una gə ka ogka uulek gomb gonbar. A pana dp net uta maam də zoo, ni a pu dookə dəz una gə sau ma'am də taka. Zaa gbamsa maam də na za'a gbamsa maan rə āā sū ullek na áá sa pu sū a allek, ri ari moo duktə moo anya anya tele náá! Gunki i zak i zak ina tora pu na wai puna meel pa pa una meel Wato mecla zoo li pa wa firiri dák pa na zaa nuna naa za na dúga ki ko na gunki zoó yi ina dagga pu ina poosto mella zoo topa gbass sú a ullek. bəkum ina totopun tele tumsək na gau gəbən gə gə su áá sú a ullek noka rək aa gweri a punaa doo net gbá wessa wessa wet kəəz a meu ag ur bən gbə góó pa nok na og ar galla na pu zakrə kəsse sesə sei salla ki tan lams nó a ullei i pu galla rə pa zook na záa missə ulle sə kenan na zuu boo sarku pa vas galla a ak séék pa kambə kən.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 Na kam pu ar uka rə təsək, una ana goonpak a eki ar uka rə oduu pu kambə rə ves na kamsa pu teps ar uka rə boo teks pa legə og káá kwalla ullel tan sei daa ku eri gəgə sei bóta na tingse na ur an bən teu galla wanka gə sə teu pa. <hesitation> Na teusa pu a ak rek ak latə uka wudúú na pu gumbə ko to laak uka, ur láá zoor pa zóór a ullet uti oduu na gombə ro.